بفظل إنه أتحكم في أحلامي؛ لأنه التحكم في أحلامي يعني إني أقدر أعيش تجارب جديدة ،وأحقق أشياء أريدها دون قيود، الأحلام تعطي فرصة للهروب من الواقع، وإذا <hesitation> استطعت إني أتحكم فيها سأجعلها مليئة بالمغامرات ،والإلهام، أما التحكم في أحلام الآخرين فقد يكون أكثر تعقيدًا.